هو لازم الانسان يكون خفيف ظل بس ما بكل الاماكن ولا بكل الاوقات لان اكو اوقات ما لها خفة ظل لازم يكون بيها انسان متلبق بكلامو يعغف يحكي يعغف يسولف يكون قوي الشخصية فما بكل الاوقات محبين خفيف الظل.